إي نعم دراسة الرياضيات مهمة جدًا لأنها تعزز التفكير المنطقي وتحل المشكلاتن الرياضيات موجودة بحياتنا من حاسايات بسيطة إلى مجالات متقدمة مثل الهندسة والإقتصاد، وفهم الرياضيات يساعدنا كمان باتخاذ قرارات أفظل ويطور مهارات مهمة بالعمل، أو سواء بالدراسة أو العمل.